taim no inaman dita <hesitation> xosara no tinaxa, lalon wik, agat xolot ina leng uba adi malen num ngali iawis. Amale mu orong ti xosara balan pula no leng a pasxuk, pasalua a iawis. okay gita bula a watia. Okay siin iaa iaa taxa mi no inaman dita eses lan no xobel ngali tali xan mamaiang orong, xan totore orong siin no inaman. balan pula. Iaa ati we nugu xolot ina leng iaa ta iawis, nugu xolot ngali xosara nugu no tinaxa. nugu no tsa. Ngali atitiki anua, no marang ngali aaxu, ngali atitiki <hesitation> no mara male iaa se pare <hesitation> ngali gurae nugu no uga. Amuina gita manman lan bala mat taim a papare taman no mat mora a tsap. Ti, la mil, no inaman di xap xa xida no inaman di xap ati uga ma atitiki no anua ma no mara watala. Talawa no mat mara atsap ngali alengi no inaman. biabi gita xuxuk gita ati we Xolot ina leng ngali iawis ngali atitiki no marai. biaxa mara bula gita xa xosara o iaa, iaa xa xosara nawe iaa iawis, iaa xa taton ngali eses ma asait taman ilawa orong, gita bais siin. Iaa taxa mi no inaman di eses ngali xosara abala tinaxa ngali tali xan totore orong siin no inaman. Xolot ina leng o leng ngali iawis siin, gem eses ngali xosara abia tinaxa. Ngali tali xan mamainang orong siin no inaman. Iaa san buxa ngali xas xosara abala tinaxa. iaa se pare we no leng gem ta iawis siin, gita xukxuk gita gat Gita gat xid xida no marang ngali xosora. Nawe gita xuxuk gita ati axautsi xida tsa ma xida no tinaxa, xida no eses, siin no met arara ma no <hesitation> uleng xuxuk ma no leng xuxuk, gita ba ati tsa no sen mat mara gita ba xosora. Amale iaa se papare taman nugu <hesitation> no mara iaa ta san ngali xosara. O atul ina mara laa san buxax iaa ta xaa san buxa ngali xosara siin taim iaa ta <hesitation> iawis, iaa lasi we nugu untino, nugu xolot ina leng ngali xoxoti xan totore orong, totore mi bula